Macat kanë disa probleme shëndetsore që janë ma t'shpesha. Si per shembull parazitet si pleshtat edhe krymat, mandej infekcione urinare te macat ma t'moshume, probleme me dhom, diabet te macat e trasha, me koll, teshtimë edhe probleme me frymarrje.